Fômba fikarakaragna lojy ndraiky fandrahoagna izy ,izy azonao vangainao avy abazary igny ,ataonao anaty latsero kakanao be ki hiala fakofakon'azy avy eo tsimponignao ,izy ka efa managno zegny izy <hesitation> diovignao sasagnao ve-ataognao anaty vilagny andrahoagnao zegny izy mandevy masaka igny alagnao anaty vilany akao atagnao saosy ,izy ka ataognao saosy izy ka ampiarahagnao aminah hena izy ,andrahoagnao hena hena masaka izy avy eo andro-alatsagnao koa ka lojy efa masaka io, izy avy eo pare.